Salam, sokol al gi jib ayan ta muswiba ta HIV taulan ya ajol kan aruf kalam Mafi, aruf maa ya sokol taulan ta tinin ya kumkum lata ta talata ya aju badum fi tumiya Mafi sokol ta abusu lim badu ta talata ama ta aruba ya bikun Kalam al gi abus ina ab ina gi aruf mma ja fi sokol ab gi kinga ama gi abusu lim badu ja condom ja ta nusuwana de hattar wede kan na bi aruf bi awun ina zaidi fi kalam ta kumkum lata al gi jib ayan ta godogodo

Nam ,kan gi fa kede ajol rua fi markaz ta shifa, sala kan ma mara wai mara tinin talata fi shar, fi abidu shar fi akir shar, ma fi ustu, fi abidu sana fi ustu sana ,ma fi kalas sana sana ,ya bi awun ina zaidi kena arufu hai tena yegif kefin

Ah ,doru gi kun gi kun mara wai tinein lakin gi tolu zaidi fi adul mustakbala bein tena kan fi kalama al husana ma usra tena, usra tena muhim zaidi lakin ne gi jada bal kena ligo taalim fi kalama al gi adul mustakbala ta ummah tena fi usra tena.

Nam ,ana endi kaharaba fi kariya tai, ma jiran tai kaman endi kaharaba fi kariya tena, kariya tena gi wala kwesi ma noor al kutu uwo me bele kaman ina gi lipa fogoo gudura ta umeme ama uganda electricity board, ne endi kaharaba fi mena ja iz

Nam anas gi logo dudu ta nvunza fi kura tomon Kalam wasakan ma vumbi ketir ama gubar ketir ab gi kun fi area fi kariya logo nedif ma nesiya, kila kan nedif nongus ,ad ayan ta nvunza ama dudu al gi akul kura te anas de gi zidu fi umma

Kun bila kidima ya wai min kazi al Kalam al khattar fi umma tena wele gi soo kidima mafi dukur na gi arija wara garaya kun sia nena ne agder rua ma garaya ta fo ma lakin kan na bi agara ma kutu na bi rua gidam ma agara mafi awun ah soo kidima mafi gi kutu anas gi agara ma na gi fadul wara gi ag raba te bele ma kalama kul al raf

Moyo te asurubu aju kede rakabu kwesi, kede furu, ya gu kun te amani asurubu to.

Sokol Al bi abusu shida au awaja fi amili yaa aulan kede Ina arufu gal amili bediri maa seme, Kenya arufu min ya fa ke amili maria Al ma jooju maa kede maa so Kalam ta jibu amili maa. Amili ya wai min Kalam Al kebir na maria wendis Kun fi chunga Al te Hali ta foo

Usra ta Kila wai aju kede alimu ma taalim ta Dunia ma ta akhira Kalam kede umon nafa anas taan al gi ja wara umon.

Ishal gi ja fi akul sokolin al waskan, alab fi bakan al waskan ma kun ma anas al waskan ma nedif bakan Mafi, kan na bi aju ke ishal kun ne yal tena Mafi aju kena gi adul bakan tomon ke gi kun nedifu, kede mon gai bakan nedifu, kede mon akul sokolin ab nedif ya bi abus ishal na yala tena

Ana istamil ilim tai ma aruf tai fi umma tai ta nubi, ya kelem noomon kalam ma dooru ne akwana kena fahamisha ,nake wonus noomon kalam al fa koomon gi soo, fi saa ab adil, fi kalam ab adil fi youm ab adil kalam anas tena ketir al agara aju kena arija te, kena jaribu alim anas tena kalam ilim tena de bi nafa omon kan ina bikun moomon fi kila wakati

Usura tenna gi so kalam kwes fi ayinu gali ina gi rasul fi taalim fi guwom. Abin madrasa geri fi kariya tenna, geri ma anas tenna, kalam kede umon ma gi masi, gi dooru mahal al boyi, ruwa fi madrasa. Madaris ketir ja fi kariya tenna kalam ina aju yala kede gi taabu mafi, ruwa fi taalim.

De ya mara ta aulan al markaz ta taalim gi so fi kalamaa usra teina.

Akil tai aba taasil ya akil ta Nubi ya kisira ya gurusa ya mula bamia mula layu ma na gi akul kaman ma luguma sasi de ya akil tena al te Nubi ab taasil

Na am aju bana kede rua fi madrasa kede mon rua ligo ilim kalam tafauti bana au nusuwan eh rujal tafauti mafi fi safa ta ilmu mon kulu sawa sawa

Madrasa taa kariya gaawunu bimara fi so kalama ta taalim ta yal

Teriga al bi awun ummah tayi kun fi aruf kwesi ma nedif fi usra tena ya kutu taalim ta seminar ma darasa barau barau kede usra gi faham uwo, ilim mahal al duniya yegif mo saade, ya ba awun community tena ama ummah tayi te nubi kede aruf hukuk tomon ma nedif.

Sokolin te binafsi ja jam ja musu fogo kattar ta ralu ayan min azol kan azol al endis ayan ja kan ayan ta nas gili, ayan te gili gildu eh wu ayan je ta nas ayan godo godo ma tanin al ralu fi matumizi au fi istimal ta sokolna ja nas musu fogo khattar asan gi ralu ayan na azol tan

Alama ta dagt ta dom ta foo, kan ajol gi haragan kila saa, gelba gi dugu zaidi, de ya gi weri alama

Baada kidima kan ana so kidima fi youm ta usbu de kulu fi akhira usbu maana to youm had ma sebti ana gi so kidima ta bee. Nadafa ta bee ma dakalu fi shamba nedifu bakan tayi de wai min kidima Al ana gi so fi akhira usbu ma yal kaman ainu Hali toumon fikefin logo ana fi kidima

Aaaa fi yom ana giistaamil simu lakin ana ma so bal mara kam fi yom lakin ana gistaamil fi wanas wanasa dugu simu istikbil simu yala ma rwa fi internet

Yal ga la yal tena gi alab lib barau barau ,min omon ya kura, mon gi alab lib taa, ah cartoon ama lib taa kura ya mualim zaidi al omon aju, ma kaman lib taa, soo kidima ,aruf kidima ta ida, de ya lib al omon gi alab

Fi youm ana gi akul mara tinin, wakati tan au zaman tan na gi akul mara aruba

Zaman ta num aju azol dakal bedir fi jua, ta sidu dirisa kulu, wu ita num tete, ehh neti

Akil al ana bi akul bi jib naana afiya kwes, ya akil al giraba gildu , maanato sokol ja asede sedera, seder yembe, sunu dolde ma korofo, ma kaman kaman akil al guwedi naana gudura, ma Kaman akil al gifata muku tayi. Akil kulu al fresh ya kuwes.

Ana gi ajira kiyata, lesheri, gwanda ma maranga

Alama al gi weri dalil ta huzun fogo ajol ya alama ab ajol kan lon to ma koromus, ajol kan ta ayin uwo taban, gildu kisilan man to raha no ma, ya dalil al gi weri je gal ajol de endi huzni al kutu uwo fi hal al mma kwesi, de ya hal al mma kwesi, ana kan kun fi hal wede te bi agder awun ajol.

Aii, kalama tena ta nubi al na fogo de kulu ina aju ke kun seme, jena nubi, ina ke kun sokol wai, je nubia, gai te

Gesim sokolin te binafsi je kirta agder jibu neita ayan kalam gi kun fogo ayan min azol taan dukur te dakal neita.